Ny loko manga maizina indray a, dia somary ohatran'ny hoe loko matroka indray izay loko izay, dia midika ohatran'ny hoe maizimaizina kokoa ve, dia izaho izao rehefa ohatra hoe mieritreritra an'izany hoe loko maizina izany a, izany hoe bleu nuit izany, ohatran'ny hoe ilay tenue an'ny mpianatra ireny satria matetika bleu nuit foana no patalohan'ny mpianatra, tenue isaky ny premier jour de la semaine